Mere gwolo o̠ re were o me gaga re me ru eruo eva uwuo me no me re lu oke ti re me re kpama me je le se oghene me no me kpama me re the e̠be me re lu oware ke emo na ekpano a sai ro kpobo̠ uwuo ewuhre eva ihro ke me re naya vre mere te ti mu iruo o̠fa no me re ru fu me bi kpe̠ ewo no me re hya me re nya me re kpozi me re je ra oware here emo̠ me na bo̠wo oke no a ti je no obo̠ hwuo ewuhre ze <hesitation>